சிலர் விலையுயர்ந்த ஒயின் குடிப்பதன் சுவை மற்றும். அனுபவத்தை அனுபவிக்கும் போது. ​​​​பல ஆய்வுகள் மற்றும் நிபுணர்கள் ஒரு குருட்டு. சுவை சோதனையில் அதிக விலை கொண்ட ஒயின் மற்றும். மலிவான ஒயின் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான. வித்தியாசத்தை தொடர்ந்து சொல்ல முடியாது. அதாவது சுவை மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கலாம். அவர்களுக்கு; மிக முக்கியமானது தனிப்பட்ட விருப்பம். மற்றும் குடி அனுபவத்தின் இன்பம் விலைக் குறி அவசியமில்லை.